Ñaa na tatui xiinto xianto katuuntoi xaa ya chi koo iña va'a, mi ya vaa kuya na kuvi i'ini taayo kunteo yiuvi yo'o i'i naa kuachi na kuo ra va'avi saa kunteo, ta yaa na kunte vaao taku kixia naa ve'eo na kuxiana i'i xita xiiyo, na kaxi na i'i ña'a yiaxio ta ya naa yoo tukuna savana ra chikana kuachii, kani taana kuaana ya ve'e na kumi chiñu ntonina kani taana saa kina i'i kuachi kuana koo kintijo vaavina'ka saa nuju kuachi te'ena kuana, ta takuna kuntee vaayo kachiyu, na kuntee vaao kuñaa kuachii kunteo intoova teo yiuvi ra too tuku ra kuvivao chi yo vaxi kuvi kuvao, suvi yo vaxi kuntee na'ai kuo ra, na kuntee vaao su yoo ya'a yu'u kuuvao, yo yiaa ka'a kuvao nta i'i ta xiaa taayo kaao, a tu loo kani tava tukuo loo ra tikii ta'a tukuao. takuva te'eo kunte tukuvao saa kua yoo va'a nuju yiu, taxa naa ki'iyo kuachi kuao'ra siia kuu miyo ra, se'e tukuo xa sii kii tuku se'eo, kua ika nakaa vaa tuo xii se'eo takuva ntee mio'ra na koo'tu se'evao. Naa kuna i'i kuachi, na kuna takua vixi xinteo xii taao ntakana vaxi na tu'u tioyi na koo xiina ta'ayo yaka kuya va'a, ta naa kivio i'i kuachi kuoo saa kua se'eo, kua se'o ntakana kama ini ra tasana i'in kuachi kanu xi'iya, yaka kuni ntatuui xiinto i'ika kua va'a nuju yiuu, ta taa katuna na'ayo siiva kixana su tioyi na koo xina takantu tioyi ra kuee kunte tukuo ya'a kuaa, chi ya xiaa kutu miiya vaxi kuni ki'iyo kavachi iya xika nuu kutua kava ra, ta na takaa vao tioyi ya'avaya, tiki taa tukuo kuavao kuvi kani ta'ao chi i'i chikao kuachi koo, saava kuniyu ya va'a, kuniyu kunteentu, kunteo xii ta'ayo yakava kua ntatu'ui xiinto.